نامیٲتی تہٕ غٲر نامیٲتی کھیٚنس درمیان چھُ بنیٲدی فرق یہِ زِ یہِ کِتھ کٔنۍ چھُ پٲدٕ گژھان۔ نامیٲتی کھیٚن چُھ مصنوعی حشرہ کش دوا، کھاد، ہارمون یا اینٹی بائیوٹکس ورٲے وۄپداونہٕ یوان۔ غٲر نامیٲتی کھیٚن چُھ اکثر مصنوعی کیمیکل، کھاد تہٕ حشرہ کش دوا استعمال کٔرتھ تیار کرنہٕ یوان۔